Añave ararirupi yaiko rambueve tantama oyemocambio yandeve ara reta, mimbareta omboipi oiporara ivi otini mbaeti ketigui i jou vaera opa iaka reta otini jaema jokurai jaereta ipuere i iyue oyuka <hesitation> esa mbaetivino temiti joki supereta ipuere vaera okaru jokua jae reta guinoi mbaeraji kua ivipe oiko rambueve. jaeramo jokua mbaerasi guaju tuisa yaeko supegua paraetereta.